Ngo de ngu velek kama rucha chlan a ngia tha cha da as ngu lu a va museng ia cha drem ke tek, da ngia cha tha diva sik klan a cha thet nethem ngo sama the tek ura dul va cha tek nani ama dul va cha tek nani ama dul baut ura chlan ia, cha tat necha them ngo vevalet de uthi tek be valet, ura chlan cha che tap naunecha ut peva vet duka de utdrem ia chave tha tet klan de ithik sa sip sa chathen. Sa chathende sechathen sa ma dul va sik kevon ut. Du ngu velek klan a vik duk ngo merka ma chlan a gamar keben ma ut ura menia cheben me ngu. Ngu velek cha cha chlan a marka.